<hesitation> Karazan-kagniny leha matetiky hagnan'olo hoe hevi-diso zao e, ary matetiky tsy <hesitation> de rarahin'ôlo loatra zao e: <hesitation> raha angivy e, <hesitation> sosoty, ambarajeligna e, de courgety, angivy zao <hesitation> ino ma e <hesitation> malaza hoe mafaitra de tsy tiàn'ôlo loatra de <hesitation> courgety sy ambaranjelina ary sosoty e lazain'olo malemilemy loatra de <hesitation> mora miboretaka.